بیلجیم کا ویدر فل مست ہے، ٹیمپریچر بھی اکدام برابر سیٹ رہتا، موسٹلی کیا ہے بارش پڑتی رہتی۔ اکدام چاکلیٹ اور ویفلز کا سٹی ہے، ایکسپلور کر سکتے ہیں۔ دسمبر سے لے کر فروری تک تھوڑا سردی رہتی <hesitation> جاکٹس اپنے کو ریڈی رکھنا پڑتا۔ کبھی کبھی سنو بھی گرتی یہاں پہ، اسپیشلی جون سے لے کے اگست تک یہاں پہ سمر چلتے رہتا۔ سائٹ سیئنگ کے لئے بہت مست ہے، سپرنگ اور آٹم ہے یہاں پہ تو تھوڑا بارش بھی پڑتی۔ اور پھر ایز یوجولی ہوائیں بھی چلتے تھے۔ گارڈنز اکدام فل ہرے بھرے ہو جاتے اور کوسٹل اور اِن لینڈ ایریاز میں تھوڑا ونڈ اور ہمیڈیٹی فیل ہوتا۔ سٹیز جیسے برسل اور برجس کے ایریاز فل سینک اور فل لائیولی، پکچرز کیوں لگتے۔ اور میاں ویدر کا ایمپیکٹ ڈیلی لائف اور ٹریول پہ بہت زیادہ پڑتا، اور یہ بیلجیم کا جو ایریا وہ بریزی ہے، اور چاکلیٹس تو پوچھے ہی مت یہاں پہ۔